madaniyati Evropaning ko'p ta'siriga ega bo'lib, tango musiqasi va raqsining tug'ilish joyidir. San'at va adabiyotda Borges va Cortázar kabi mashhur yozuvchilar mavjud.